Y kun nda pa rankijip nda liy te mole nda liy lapa 15 tep mole te de talung u de spats nep ru papas kun ru ki pagas batujil njuy te y ya budat kueje liedat si no te agua asi ndaja kuande riat de sabor y kuje abudat y ru kiuandat abudat piint o cervezas es porque es nda fiesta y abudat mole de tspas de gpje con dpay y lijiu y ku lii daua y kjuende nkiejil y kjuernde te ya. Abudat liedat du kueje ma nju y ya abudat comida casi mas lii deru kueje mas lii nt sjejiñ kle me casi mas ntsjejiñ neje te.